عادة أشتغل حوالي أربعين لخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، بالنسبة لي الإجازة آخذ حوالي عشرة إلى خمستاشر يوم في السنة أحب أستغل الإجازات للسفر أو للراحة أو لل- لقضاء وقت مريح أو لأ- لإنجاز مهام مؤجلة.